اي بالنسبة حق هوايتي أكيد بتكون السباحة أنا تعلمت السباحة مو من مدة طويلة مدة قصيرة ووايد استمتع فيها ما دشيت مسابقات وجذي بس ان يعني هي هواية ممتعة تسليني لياقة بدنية ايه نستمتع فيها أنا خواتي أصدقائي